Maq olõs tävveligult essünüq. Maq olõs, ma ei tiiäq, katõ tunni kaugusõlõ tävveste tõistõ liina sõitnuq. Aga tõtõstõ hää, et saq siin olõt ja mullõ parhilla ütlit, et maq õigõh kotussõh olõ.